H <hesitation> nre lulu ná, <hesitation> ché nada nrakan nadikiná na nani canica canica nrekú, tamen ní ni <hesitation> xhená nni trompo tuko <hesitation> pelota tuko pelota basquetbol, <hesitation> leibol tuko ní ní che dadiki ná jan de luluná ihó majan dekutá <hesitation> gueju naní ejen gató ratón ajan, tuku ihó má jaxhi dadikinró iin nani denú té che dán uj <hesitation> ché chimandó té jalanró nratata jalunró ihá más ché dadikinró.